स्कुलो पुंडे लोग अपने बच्चे पदानुक रहन भेजि या से स्कुलो पुंडे झोग्दे भांडले तो स्कुल वाले नाम खराब नी कोर्डे नाम देले काटे। या जे स्कूलो पुंदे जले पड़ै कोरले तो गुर्जी भी किच न बोलदा। तबहि तो अनुशासन चेयी सबसे पोहिले।